لو هختار ما بين اني اكون عالمة مشهورة او فنانة مشهورة اختار اني اكون عالمة عشان العلم هو اساس اي حاجة وعشان اساعد في تحسين الحياة، واي حد يحتاج اي مساعدة اقدر اقدمها له. لو في مشكلة مستعصية على اي حد، بالعلم هنقدر نوفر حل ونقدر نتوصل لاكتر حاجة ممكن تكون مناسبة.